Wonn tunen yaani woiii pimetheni yaani wonn akhaa baoa faa hataa mkheninen dhandhethe hin pimethani hataa bomanen arrdhinen Mal athin khutethu wonn athi itathu wonni than moghutun khethe tunen moghutan khete yaani khaljelchite mitah ishia amaa dherin ishia amaa ghudin ishia akhanan hubethaa wonn than wonn akhana than woathin pimithu huji ishian thaa numma woyuman pimetheni wonn tun kiasi malammi hubhenoo ishia